Sy tokony zarazaraina foagna harena satria raha ohatra hoe samy manan-karena aby si olona de karaha sy m- tsy miaigna zany fa sarany foagna hoe misy le managna de misy le tsy managna de mba afaka mifagnampy avy akeo, de anao koa mila mihezaka anao vao manan-karena fa tsy fa tsy andeha hangataka lava, de le mpagnankarena koa izy nizaly vao nahazo harena io tsy andeha hizarazara haregnany foagna izy am'mahantra.